هل يمكنك مشاركة ذكرى عن لعبتك المفضلة في الطفولة؟ أووووه والله، كنت أحب ألعب كرة القدم مع أولاد الحارة في الشوارع كنا نختار الفرق ونتسابق في اللعب، وكانت المباريات بيننا دايمًا فيها حماس وتحدي تتذكر لما كنا نلعب بالكرة القديمة، وإذا انقطعت نصلحها بخيوط ونرجع نلعب